الشخص اللي الاكثر تاثير في الحياة ديالي هي الام ديالي حيت علماتني بزاف ديال الحوايج اللي منهم التعامل ومساعدة الناس الاخرين وبزاف ديال الحوايج اللي هي اجابية في الحياة ديالي اليومية باشكال اللي هي مختلفة